E hitande nde mi janngi deftere jewenay daga lewru junairu waddi joni. So un mobti deftere de mi janngi di yaaray deftereji temmere goo e chappande jowi, e nder dubi am, kon mi danya.